تصور کٔرِو، بہٕ چُھس اکھ خلا باز یُس اکس نٔوس سیارس نوآبادیاتی بناونہٕ کس مشنس پیٹھ چُھ۔ مےٚ پیٚیہِ واریاہ مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ تِکیٛازِ مےٚ چھےٚ نہٕ نٔوِس سیارس مُتعلِق زانٛکٲری آسان۔ اسہِ چُھ معلوٗمات مُختٔلِف طٔریٖقو زانُن۔ تمن کیا ضرورت چِھ۔